والله ودي أكون طفل، يعني أجضي بجية عمري طفل، يعني ليش؟ لأن الواحد يوم كبر يا أخي تحس مسؤولياته زادت دوام وجامع ودراسة وما أدري إيش، لكن هو طفل اربعة وعشرين ساعة لعب، لعب ونوم وأكل بلاش، وماني شايل أهم شي عشان كده.